इद डीह्यूमिडिफ़ायर इद उपकरण निज जू हानिस नमीऊ बैरिंग लानतो लानू सूखा बन्यातो। जू इद सरल व्याख्या दू जू हाला कामंग लान्च। लानू संचार डीह्यूमिडिफ़ायर इन फैन नितो जू लानू हवा कुमो लानतो। कूलिंग कॉइल लान इद कूलिंग कॉइलओ बयोतो जू बोदी चीक निज। नमीऊ संघनन जब लान कूलिंग कॉइलइस बयोतो, तो नमी संघनित नितो ऐ तीऊ बूंदों पंग बदलेतो। तीऊ संग्रह तीऊ बूंदें इद टैंको जमा हाचो। सूखी हवाऊ निकास सूखी हवाऊ डीह्यूमिडिफ़ायरऊ बैरंग लानतो।